Wɔŋ sie, yèèèè ke ke gouŋ, yèè ke gaù kùù, yèè ke jɔuŋ, yèè ke jɔɔfòo, yèè ke sewee, yèè ke seiŋ, yèè ke gɔawà, yèè ke dùdù, yèè ɓɛìŋ ke jiki, tii mìŋ naŋ nyìmè.